Nguchuka nguchuka la jaya la thara 'iaba thiye la a thji xriteba ixin se thi ngachia gixin thi se nua bathikua nunthela llamaba xigu la tiseba thu'ie ba la neaba thi para nii thigu gundu guu reina rusen chingabana nunthe a thi thi nithu thimayu la ia ntha taxego ya thjagaba la uxrathi xrathi guxithe la <noise> ya thi thaxeguea la ya thi maguchu 'ia a nixinyi thiala yala thiye thaxegua laya ya thiegua ntha nchisea nthithe thunua <noise> nthathu limon <noise> nthathu san thi thixela ya ngejian yin thiela yala ya negua yala tjinla ithaxree a guya <noise> thie ndaxreua chago chuni runila ya thi baya guchuni the gu nixinchi katse la nchigu thegu thiela ero yala ku yala nchi thiau niaua ke ka neba ke uxiba thigu thigu tsajon xrala thigu gu xinthe ya ya ya mi mixin ntha ntha ts'oan gixin ntha thinga bala <noise> thu ero nthe'e ni thi <noise> thuna nthu chjuin la ya negua.